Ngëënde ngiingëëndeengi pur ngúuñaw këënkës. Á bíindoo mbi kaka te ucak, banjáwu bëëndoonjá bëëndëëmb ngëënde, mee <hesitation> bëënjáa aka bëënko bíindi búunjáabi bëpank boŋ <noise> bá bëëntíiŋ antër bëëntíiŋ ná bëëmbúwer. Ţá ngënko ngëtëb biimbúujáabi bëpank bëëyek këëñawësan këënkës, uncí këënkës ŋal pëfëlëk waw. Meendank ţí unjúŋar ndankiyi bakáaţá buka jee ileengum iyi icumal ţiyel mëëndeeyël iñawës këënkës uncí karot, navet ná láaj dí dëkoo wara ţí uleef iñaan arondú ñaw iñaan këënkës.